E izy aloha da lafo legumes bio ka, fa ekeko, raha e tokony ho izy de io gn'ohanisika, f'izy normaly avao koa raha ohatra ka hoe lafo e vidiny satria ndre e fikarakarana io nge ka asakasaky, asakasaky io vao mahita an'io akon'io fa ngn'ane simika zany izy io de misy hakony aminy mitombotombo fahatany, da selasela tonga da mitombo fa gn'ane biolozika zany izy io tena <hesitation> elabe fikarakarana azy zay vao mahazo an'io vokatra koin'io.